أنى نكون الشخص الأكثر ذكاء لأنك لو كنت ذكية طبعا طبيعي حنجيب الشهرة يعني بذكائى وكذا، والشهرة لو اخترتها بروح يعني الشهرة تجي وتعدي يعني يمكن تكون مشهورة ويمكن تعدي منك الشهرة لكن الذكاء يجعد معاك ويخليك قادرة تاخدي قرارات صحيحة في حياتك على كل الأوقات.